<noise> Ty fiaigna <noise> zany <noise> tegna <noise> nao fa <noise> miasa <noise> mafy; <noise> le mahita <noise> ty soa <noise> avao; <noise> le manakariagne <noise> avao <noise> tegna. <noise> La amiko <noise> zany, <noise> tokony <noise> lafa <noise> miasa <noise> rehe, <noise> tokony <noise> hanakarea <noise> fa tsy <noise> tavandra <noise> gnan'olo avao. <noise>